हमें पर्याप्त निंद लेनी चाहिए क्योंकि अगर पर्याप्त निंद नि लेवा तो आख्या में सौजन आ जावे। और आंखे खराब होबा की संभावना रेवे। इस वजह से हमें टाइम से सोना <hesitation> सोनी पड़े और उधर टेम से भी उठनी पड़े। हमें कम से कम छः या सात घंटा तो सोबो जरूरी है। अगर छः या सात घंटा सोंगा तो पर्याप्त निंद मिल जागी और आंखे भी सही रहेगी ई वजह से हमें आंखों पर नियंत्रण रख के पर्याप्त निंद लेनी चाहिए। और जरूरत पडे तो हमें सुबह भी एक आध घंटा सो लेना चाहिए। रेस्ट कर लेना चाहिए इससे हमें आंखों पर ज्यादा प्रेसर नहीं रहता है।